Ingye mungasomera eribya ngakaservinga abandu ebyalya niku nganasyahika omwamyanyamyana eyuwene. Ingayiwomba eriservinga abanene banene aba <hesitation> inga ngakaservinga abandu abanene banene neryu nuku nganaminya nemyanya emyanya eyuwene. Kyekyaleka inganza erisomera omubiri wayi oyo eghe kyaleka inganza erisomerawu nayi nganasyabya ngomundu omunene neribya ngalhangira okuwethu ikwabi kunuwene ingabirihimbira mama wayi inganemuwulha ebisoro, nganemuwulekyi ingawula nekyibanza kyayi, nayi nayi ingakyihimbaku kyikalikali